البهايم الريحتها كعبه كتيره لكن أشهر حيوان بي ريحتو الكعبه هو ابوعفين ، ريحته كعبه شديد ، عندو ظرطه بطاله خالص خالص ، لما يخوش قفص الجداد ويفسي فيه كل الجداد بموت و بعديها بياكلو و طبعن بيدافع بيها عن روحو لكن عموماً البهايم كلها ريحتها عفنه و خصوصا البهايم البتاكل اللحم بتكون عفنه شديد